Karazana biby folo fantako miainga amin'ny madinika: vitsiky, lalitra, moka, angidina, valavo piso, kivà, lambo, omby, de <hesitation> misy raika trozona.